زموږ په هېواد کې اوپېرا دود نه لري. زه له هېواده بهر یو ځلې اوپېرا ته تللې یم خو سر مې نه پرې خلاصېده. اما تیاتر زموږ په هېواد کې پخوا اجرأ کېده او زه ورسره بلدتیا لرم او په ژبه یې زر پوهېږم. ځکه نو تیاتر ته ترجېح ورکوم.